Injo kanre-kanreanga kanre-kanreanga <hesitation> campurranga kaluku, <hesitation> bangsa injo mae cendoloa injo <hesitation> make injo kaluku, <hesitation> kalukua, nu harus pi i di anu, nu di pasala anunna injo, saukna ni pasalai saik na, maing injo <hesitation> di paru i, maingi di parut, talia pole injo kalukunna langsung na di sareangi naung cendoloa <hesitation> nganu pi rolo injo, di di perai, sanggenna nsulu santang na injo nu warna putea iyaminjo santang na injo <hesitation> hampe injo na di campurrangi, tapi na, di pallu pi roro, ka punna langsung ji i ni anu iyanjo biasa paka pakrisi battang ka tala jene' i santang na na injo-njo cendoloa injo di kanre i, punna <hesitation> punna arakki nganre cendolo isse kulle jii di haju, <hesitation> kulle ji dikanre, punna nganu isse, <hesitation> punna pa'buntingang i taua biasa riek to cendolo', biasa punna aqiqah injo mae taua injo na di sunna i anak <hesitation> biasa riek pole cendolo, <hesitation> punna bou punna pappuasa iya iyaminjo tu pabalau cendoloa, riek ngasek mi <hesitation> buangang na, riek mi cendolo warna. <hesitation> gahu na, warna didi na, nu kan nu sare ji pewarna tapi iya, jadi iya minjo campurang na injo ka iyaminjo nyamang na injo kalukua injo-injo santanga <hesitation> na ballo injo ro ri kanre cendoloa.